Injé umu néjool béloob sooj babé néni éjogi miin uñumé ékaan miin épuur nawu. Aw béjoow ubajul babu ufunuk wawu, ufira utaak, babu ñé mutuhur mau mamismé, bujumbufara, babu pépé, aw bébajul usupoor miin uñul: nutaso, nukotéén, nuréém